O megio libbro ch'ò lezzuo de reçente o l'é o s'intitola Dante e o l'é do Lusciandro Barbero. Me sentieiva de conseggiâlo perché o l'é molto bello perché s'arreisce à capî a soçietæ do tempo do Dante Alighieri e o Barbero o va inti particolæ, a l'é unna cösa molto bella.